طبعا ان انا نقضي حياتي كلها طفل ولا اني انا نجقضيها كلها شاب. دا طبيعي أي انسان بيحب الطفولة، دا الطفولة هي البراءة، هي السعاة وهي المرح وهي اللعب. <hesitation> كأي انسان هيتسال السؤال دا هيحس انه عاوز محدش عاوز يكبر من بعد الطفولة، كل انسان كبر عايز يرجع لطفولته. <hesitation> طبعا لان الطفولة دي هي منبع المرح ومنبع البراءة. مكنش الانسان فيها مسؤول مكنش شايل فيها مسوؤلية اكبر منه. فالبتالي الطفولة طبعا متتقارنش باي مرحلة تاني. كوولنا نفسنا نكونوا طفال.